रूस की संस्कृति एक अच्छी और सबसे बढ़िया विरासत उसो जो भारी दूसो से लागी बाजी यूरोप और एशिया के बीच असो इस करण रूस की संस्कृति मुझे दुनिया क्षेत्र का प्रभाव रगा पीडीआई जुस से तिनके संस्कृति मुँज विविधता आओ।